He iin vuelta xhini'í, xa'a yoxí nanguu na ngó ko'ó na nanguu vanguo yikuan chií, ajan iin vuelta njijada ndayuku tenin ndaja'a katuu inn ko'ó té yuda'á yuda'á kanda chí kiti ye'en akuyuanté yuu nda'a kanida yuhuahua yihua kundaka kiti nja nja yuxi ñanaken ñandajin iin ichi iin ndenuchitu uun tuaxna iin ndakena oixyundachi chimoxo kiti va'a oyukuan.